Owi' sunyi ompa, owi' mespatä wa'kutyä nku'tu, muspatä nku'tä nyatyumti, säkji'k o muspatä nku'tä est wa'kutyä wa'kutyä näntu'nhaj ti'yäkji'k sisji'k, wakas sis sisji'k, e este yoya sisji'k, o kasyi sisji'nh, muspatä ntzäk'ke' eyata'mpä tiyäta'p, e este como ti'yäk ee muspatä ntzäkäää nyäjmayajpapä wakamole, e wakamole ja itä ja itä este ote'ojmä jutztä nämpa, pero pero muspatä nämä que este motpä'patä sone titya'p, mot motpatä e cebolla, motpatä koya', nkojtapyatä owi', e nkojtapyatä usyäk este e cilantro kulan kulantu näm nyäjmayajpa y jetyji'k muspatä motpä', entonce jetyji'nhtä muspa muspa'ntä kunh ku'tä ti tityät mapä mpäki' ka ka sis, ka ka säk o o eyata'mä tiyäta'p, jejtzyetä muspa ntzäkä, tzyäjkyajke'ta este nyäjmayajpapä salsa, salsa pues jenä myesyajke'ta owi' yak este jenä myesyajpa je owi', ka tzyäjkyajpaa tzapaspä salsa o tzyäjkyajke'taa este tzujtzupä salsa, jenä mestäjpa je owi', e jejtzyetitä mes mestampa äjtyät y este ät jejtzye't nku'tke'ta.